Rí najmu̱ꞌ ikhúún rí xú na̱ni̱ méjúnꞌ <noise> rí miꞌkhu̱ rá, gu̱ꞌdo̱ má tsi̱nu̱ꞌ rá, rí tsi̱nu̱ rá najmaa naniiꞌ-nanu̱juíi̱ la- xúwóꞌ ríndoo̱ ríꞌkhui̱ na̱nu̱ juíla xuwáꞌ paraque ma̱ꞌni méjánꞌ mitsiꞌyá gaꞌjun rá. Ngaa̱ xúkhu̱ má rígá mangaa ríí molinó ñaẃáánꞌ rá, mita̱tamaꞌjáán maa ñawáánꞌ mi̱tha̱nu̱ majaanꞌ ikhí rá, rigá má náa̱ guꞌjuá rí xtáá mangaa rá. Xúꞌkhui̱ rí najmu̱ꞌ mangaa rí tséxi̱ rí minújndú rá, rí mijnu máꞌjan rá para que rí ma̱go̱o̱ majnu̱ꞌ xúrí, ma̱goo mi̱ꞌtsú ri xúú, xú najnu̱ꞌ iyooꞌ xú ri káldú ra. Xúkhui̱ rí tséxi̱ rí xú wapa rá, najmú rí tséxi̱ rí wapa rá para xú rí kósá xú xuwiꞌ, xú xkhuaꞌnii rá, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ rí tséxi̱ wapa rá. Ŋgaa rí gúꞌdo̱ mangaa rí bású rá, para maxi̱ꞌŋáꞌ iyaꞌ mu̱ga̱nꞌ rá, ngaa̱ xúꞌkhui̱ rí ma̱xi̱ŋáꞌ agua fréská, ikhí ríkhui̱ iŋa̱ꞌ ja rá. Ngaa̱ xúꞌkhui gúꞌdo̱ mangaa rí nuruthu rí chii- chílú- najmaaxu̱ gii̱ rá ríꞌkhui̱i̱ ikhaa ríꞌkhui̱ narugu jmaa xógí ri ndayóo̱ꞌ ma̱ru̱ku náa̱ rí nani̱ méjún mbá komidá naru̱ku silantrú, naruku yaꞌju̱ na̱ruku xógíꞌ ejmuꞌ ja ra'. Ngaa̱ xúꞌkhu̱ má mangaa rígá rí ríꞌkhui̱ Tséxí nakhú rá, najmu̱ꞌ mangaa tsú tsréxi̱ nakhú ra na̱ni̱ yaꞌdu xúwíꞌ rá, <noise> na̱xu̱ꞌwí rá para que rí nanxná wénú. Najmu̱ꞌ mangaa ríꞌkhui̱ rá ríí kuchárá ri mbaꞌju rá, rí mbaꞌju̱ rá nagruiyá jma̱a para komidó ja rá, ngaa̱ xúꞌkhu̱ má rí guꞌdo̱ꞌ rí na̱rtaxi̱ jma̱a guma rí purí nutháa̱n bolteador ja rá ikhaa ríkhui̱ rí najmu̱ꞌ na̱rta̱xi̱ nartangaa jma̱a gaꞌju̱nꞌ nartangaa jma̱a komidá murí tsíkhúún xku̱ rá, ikhaa ríꞌkhui̱ ejmu̱ꞌ ja rá. Ngaa̱ gúꞌdo̱ má rí kuchará ri makaꞌ ikhaa ríꞌkhu̱ najmu̱ꞌ nakhu jma̱a xú rí komidá ja rá rí xú soo najmaaꞌxu̱ xú sópá xúxkhuaꞌnii xógíꞌ má rí nakayóó najmu̱ꞌ rí kuk rí chákaꞌ ja rá, ngaa̱̱ ríí. Gúꞌdoꞌ mangaa ixu̱u̱ guma, rí ixu̱u̱ guma ri náa̱ nagájnuu gaꞌjunꞌ na̱ni̱ ikhaa ríꞌkhui̱ rí ixu̱u̱ guma mbiꞌjiuu ja rá rí najmu̱ꞌ nani̱ náa̱ guma nakhu ja rá, ngaa̱ gúꞌdo̱ꞌ mangaa ríí.